أنا جداً جداً أحب اللغة الإيطالية واااا- اتمنى أنى أتقنها وأمارسها ، واا- لانه من أحلامى أصلاً إنى أسافر عإيطاليا وأشوفها بزورها بعيش فيها فترى من الزمن ، ما أظن أن هاذى الشغلة راح تتم إلا باللغة الإيطالية ، وأنا أشتغل على هاى القصة هالحين.